Niabha ma'u amala limotuk wabalam, tu fita wabalam. Amalahai hikutho mutuah, alautaisah, adiba ara taswanaha ma'u, adiftula lay, asof esa anin wolimotuk kamat tu esa anin fita ma'u. Loy lehe wabala, lehuan akai, ani enheo huwa ma'u, tu ama abwohilou teiseleu aribaleuw, auwohi loy huan a sofsifu leloto ara botmatanlo, aleke lehuan akai. <noise> mafkayamaun yame yate ya ae'i. Yak aifele loy ufafaina sisi ae'i. Sira mura lainete, sira yana ainte, se libe, se tutu, heloy huwan se. Tana waira, sirahif nainem, si la'a lihuwan, si <hesitation> si la'an huwan, si a'i, sira yana anem, sira mulalaine, si <hesitation> si a'i. Ya foro kuan, ya ote, yate ya mana'aye, ya katewa um'ayman, ya anhua, ya mana'ayi, nifniaba amako, ama um'ayman, yate ya huwa umi, ya antaka leke yako inama, yate ya makuli.